عسكريم في البيت. في طريقتين، أضن، أول شي انك تسويه بحليب يعني عادي وتحطه في الفريزر وتجمده، أو انك تاخذ مكينة متخصصة في العسكريم. فأضن ان الأشياء اللي مكونات في الحليب، وتختار يعني النكهة اللي تبغيها، شاكليت وفراولة. وبس تخلطهم ويا بعض وتحطهم وتجمدهم وتاكلهم.